بستخدم أول شي قوايه الخارجة مثل الإختفاء والطيران والسرعة، وبحاول اكتشف نجاط ضعف الكائنات الفضائية وأخطط مع باجي الأبطال، بنستخدم تجنيات حديثة ونخوض معارك ذكيةK وأكيد مع التعاون نجدر إنه نصد الغزو ونحمي كوكبنا بكل جوتنا.